<hesitation> iya to tu tradisi- tradisi to <hesitation> ada kabuttingan, hakika,, tambanua, tarian atau kesenian,. Iyatu terlibat to tomtowa tomatowa den duka den duka <hesitation> anak mudah biasa terlibat duka.